طبعا يا صديقي، إذا كنت أنت <hesitation> تبي <hesitation> تنظم البيت، حدد مواعيد إسبوعية عشان تنظم الأسا- الأشياء وتخصص مكان لكل شيء. النصيحة أنك تبدأ تفريغ المكان خطوة بخطوة بدل من محاولة أنك ترتب كل شيء دفعة واحدة. ما في شيء راح يترتب لو سويت جذي.